Fikarakaragna agna raha avy an-dranoma- fruits de mer mbô tsy azahoagna loza, voalohany malôhaka hoe a tsara ho hay malôhaka alôhaka andia hivanga raha ho- andia hivanga izy iregny hoe saison misy saison azo angalagna angalagna le raha avy an-dranomasiny saison alainà i satria izy i fa misy mivôlagna hoe hatreto ka hatreto misy raha andeha atao hoe zao malôha tsy mahazo tsy mahazo hohanigny de sao anao mangala am'fotoagnan'ny igny de mety hahafaty igny zany raha zahavana voalohany de magnaraka amin-jay izy ny hoe sasagna madio tegna madio agnanaovagna iziny, de zay.